Mi nani a ɓaŋay yaago nder ngariya mannga, too, an kam a siwtake, gam ton kam ɗum hosataa hiite, ndiyam boo e ɗon mboɗɗam, mi wannima seyo, huunde goo, taa yehi, tabbitina a heɓi ndeenanayɗo ma wuro ma, mboɗɗo cemmbiɗɗo mo goonga.